Siddu è misa giusta, servi a firmari gocci chiù granni, sbrizzi o stizzi ca ponnu aviri dintra virussi e bacilli, mpidennu ca arrivunu a la vucca o a lu nasu. Ponnu macari aiutari a diminuiri la trasmissioni a autri cristiani di la sputazza di cu la porta.